هوو، هغه حیوانات څې یا د جسامت یا غټوالي له نظره یو د بل سره متفاوت دي کیدای شي پيشکه، سپی او پسه، وزه، اس خر او غوا او غوايی، ا فیل او همدارنګه زرافه په ترتیب سره واوسیګي.